शांति, शांति तो रहनी चाहिय पूरी दुनिया में। आज कल घना युद्ध ऐसो चीज चली रा हे। पर हम तो यू कहना चवाच, की पूरी दुनिया में, पूरी विश्व में शांति होयी जायच हे। क्योंकि जब मार कूट ऐसा करा करेंगा, उसे क्या ही होयेगा। ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लोग बाग जो रहेगा, वो एक दूसरे को मारी नकेगा। वा से एक दूसरे को क्या ही मिलेगा, ऐसो काम नी कर्णो जायेच। शांति बनाये रखने छे, कोनी युद्ध वुध नी कर्णों जायेच। बात चीत से मामलों संभाल लेना जायेच। यह लोग भी न्ही समझे आज क्या बोला हम।